Laha rozy mandefa hira mare biby ka tsisy fampiresaha, volaniko avao tompony iny hoe ah mba atao ambanimbany lihity rahanao ity.